Ya yoo vaa xinintu xa'a cultura yaa ke'e mintu ñiuntuyoo, yaa kantuu xaa kuuya, mia kanuu vaka, mia chikanuvaa kana mii yoo kuuya viko pascuava, xii vikoo ya veinticinco tii julio, xii ya vikoo ya, vikoo ntii ka'antu xii, yaka kui mia nanuu vaaka chikanuntu nujuu mi ñu'uyo ra yan vikoo pascua kachintuka, yaka kuu vikoo i'ixi kachimintu xia ta yan uxa vierne kua nta'a ya kusu'untu tan takii ya vierne, ya i'i kachintuu yakara xiyaa su'untu kivii ya kaxiintu ku'uñu, ni vaa yoka ku'uñu kuvi kaxiintua ka chii xaa yaa ki'i vierne kachintu ta iya kusu'untu, ta na'a kara ntukojontu koontu i'i cafe loo a i'i panloo su saakuiti ta ki'i kaxiuvi ntuvi ra i'i taata'a kuxiintuntu su kuvi kuxintu taa tixi'intu chi lo'o chaa, ta kuaa kuxintu ntaa i'i, uvi kaa xitaa tu kunintu kuxintu su kuxikantu chi ta nia'a tuku horara kuvika kuxi'i katukuntu chi xaa ika ka'atukuna yaa ntikuisoo kuachina kachina su yaka kuiti kua kixaa tukuntu viko pascuara ra ya. Un tanuu xaa kuxachii niaa, niaa chi u'uxa virne kua ntakanuu mi yo'o ra, ya vierne ya u'uxa ka yakakuaa kuantuu xinintu kintuuna xii yuvaao, ya keena ve'e ñiu'u ya isaa kuaana nta ve'e chiñuu, kuaatukuna xiiaa i'i saa ntikona xa ntixaa tukuna ve'e ñiu'u ikaku kaana xi'ii yiuvao kachina, ika nixi'iira, ika xiita ntiina ita'a nujunna ika ntukutu ntutukuna xitana ita'a xiitana ita'a, su tanti'i ikara chikuaana yiuvao taavantina ñiu'u nujura, ntaavana ta kuu vaso chi chika'ana iti'i chikana raika ntavantina ta tanti'i kara ya ntufi nuu sábado gloria kachina ntatiakuu yiuvao kachina, ta kuaa i'i cuatro a i'i cinco sa xi'a sutuu, xiaara ka'a káa ta nu'u uní káa ra xaa nte'e kutii ntiina, ya ika kuaantu ni'intu loo nujuni vantu ni'intu loo ntuchi vantu, naa nni'itu itivaa un ni'ituntu ya un loo tikui i'iji, nintu tikui kuantu ra ika kasaa i'ijinara, taan xiianti ika ra, kui'iji ntii mia kaa, chi yakara na ta i'i kiji na chiintua ra kooka ñia'a kania kachina suu xiaa kara, ta nu ntatiaku yuvao, na ntukuatu ya su sutura natia ku tuvao ra ikakua yaara nsikantina cueteva yaa. Nkaa nii yiuvi kusiiji inina chi ntatiku yiuvao, kanii ntaavana na sntaa tu lobova, na kusiji ini niivana su ya yaka vua kixana, ra ta nuu ntii yaa ika ntatiaku yiuvao. ika nintiutiana kua nintiutianara ta nuu xaa kuajaa vaa, xaa kua nueve, diez kaara ikakua ninujuna nujuna kuaana, yoo sabana chikatana yi'ava, xiiatuna chi kusiji inina xaa ntatiaku yiuvao, ra yaka kua kixatukuna viki pascua un chikantu mia yo'o ra, ta yaa kachinti ya viko'o patroun ya veinticinco ti julio yaka kutuku vakaa, veintiunori ixaaka ra i'isaa ntia nta veinticinco ku misa cachina, ta yaka tukura uxuvi tiaja kura tavaana naa ve'e chiñu, tava tukunara ika ya ntikiira chiñu yo i'i tir kaana martoun xiira, yio mayoo cheje kachina, tiaka ku tie kunanu tia xiantia chiñu nujuna ntatiantia yiu'un nta xiaa kuu gasto, nta xaa kuva kuntiaa ya keena mi viko yakara ta yan, ta nintiivi okori kachina saa va kuaana chii, kuaana xiia na banda inka ñu'uvi kuaana xiaara, xiana naka ntakoyo okori xiana kara ntokoyona kuaana ntikina naka ta tantii ika ra xiia tukunara tufi inka kijiira ika kua ntivi ita, ntivia nuú, ntiviya uvi. Ntivi ya unii, ya ko'omi ika kuu ispra kachina ta ika kuu mi ya koo ntii kuetena chi, castillona chi ii ta mi sava ntukuntixi xia'a ntii yuuvi kuaana ya, taa kasiuvi ntaa ika kua kuaana ntikina yiuvaora xiikura ve'e chiñu ra tantii ntikoora, ika kua ntukuntixii xia'a yana kuaana xi'ira ya un kintuura, taa ntii ika tikuaatukura su ika va nu'una tuku nujuna i'i ta kuaa i'i sei a un siete kaa xaa mikana ntavii xiini aa tuu loo un kuaa mina xiini chi xaa kuaan nuju xiiava, na xintiee tu castillova un su xaa nintutia ntiinara, tau ntufi ka nuu misa ra ika kintuu tukutana xii yiuvao tie santiago, kintunaa xiira sataa ve'e ñu'u, ta yakakua kixaa tukutana vikoo ya oko u'un ti julio kachintu, un ta yaa vikoo, ya vikoo nti'i tuku yaka kuyaa chikaanuo i'i chikanuu mintu animaa, takuu taayo un tauu i'i ya yuvasiio na xaa nixi'ii nakauna kachinuo tanu'u kaa tatu'u xaa saa costumbreo ta tuu ntakaaona un ntixaa vaxina un suu. suntixa kua a koo suu xiaa miaka kuaa yioo ya ntak yaka kua nintoojo, ara yakakua kixaantu vichia ta tanuna na ntavi na kan xaa kachio, na saka ni xi'i. Taa yioo i'i yiojova, a yioo i'i kuiya nixiina su naka kunaa ntikiina ita'a, kama ntikiina ita'ana oko komiri ntakatuna itanaka tan tanuu, oko komirika kooa i'i saa nta veintiochori xiaa yaka kua kaachina kununi ita'a, ita'a ya koomi kachina, su ita koomi katukura xaa ita'a i'in ra kama ka kixaa ntuvina taa kuuntii ñaaka un koo, ntaa kuu ñiaa xixinio xintieo ra kuaaka kua kixaa tukuna xiina, ntikooana un uni sintaana xi'ita nuu ita'a tuku an yaka kua kixana, su nina xi'ita inii kosona nujuna ya kosona ntakami ña'a xixina, xi xixintu yaka kua kosontu nuju ita'a tan chiomavantu yakava kixantu xii itaa i'in kaatu tanuu kana kaxii ntiaka veintiochori ra xaa tavantintu ñia'a naka, chi ya kachimina kamaka kuanu'u naka kachina, yaka kua kixantura yaa ntasa ntuvintu tiintu tikasuvana ntaku ku'u mi ña'a ya xixintuu ra yaka kunti'i mia kosontu, su ta taanti ra kuaa kuniintii tukuntua ikara ika ntukununi ita'a komi kachina ra yaka kuu yian <hesitation> ya koo tukua ika xaa u'un kijii ntataa tuku ko'o kara, ikavi kua ya unn koo ntituku xiaa kiji ya kooaka ra saara. Yaa ntikotukuntu uni ichii koso tukuntu xitaa kaa su tauu ñiaa ya xixintu, ra yaka kosootukuntu ta nuu ya xaa kachina filia na valii, ika ta taa kuxia ya kosoontu ya, chi kuvi kaxiina vali kuñuu kachitukuna ra ika kua kosontu tiutiava, lecheva, ntuchiva yaa ntakuu ntii ñaa ya xixi tukua valii yaka kua kosontu nujuaka tuku, ta tainka yaa i'iri ika ku filia yache nacheje kachitukuna, ta saa kuya ñaa- na ya <hesitation> kuaa tukuna ya kosoo ntiintu tauu kuaa moleva, a un kuua tuku ntiyu sintikiva chi xaa kuiva kuntoso tu kuñuu nujuna ika, ta ika ua yaa ika kosoo ntii tukuntu vara tauu nuu yaka tukura ya kuaa tukuntu, kuantu ya kuu ve'e taantu ra kuaa ntii tukuntu kunintu nakaa, tikasunna takuu kuu ñiaa vali ntisoo tuntu, fruta ntisontu kuaantu kuii ntiso tukuntu kuaantu ika nu'u itana, chii tauu yaa na kuantu nuju taantu, nu nana xitavantu, xixivantu, xiitoantu naka kuaa ntiintu nu itanakara, ta nuu sintiintu ikara sara xiaantu ra chiyoo ra nina kusiji inina kuntixii xa'ana ra, kuntixii xiantu kuavantu kaamintu itii kamisanto. Ika kasakutu ntiintu nujuna, taa kuntii nuu xiuna nintuxina ra ikakua kukutura, ika kua koontu kamintu itii ntaxiia mii kuvaa hora kuntentu chi tau ikara, ya na yoo savana vali un naanu itii tisotukuna kuana ra naa'a kayu tukuru kara saavi kuya tantii nikayuru ka, ta saiikua ntikoo tukuna ve'ena saara koona chiomavana ra ta nuu kumani katuku kuuna nuu taana ra ika kuaa kuaa tukunara tu nu koo tu xaa nixiaa ntiina ve'e taana xiaa xia'ana ntikunteena chioomavana un nuu sana tu chii yoo ra yo'o ra, taun chiña yaka yoo chaakanaka tatu kunichaakana ya <noise> nima ra kana kuachina na- na kusina xiaana takuu nuu nintojona yiuvii yoo, nintojona chi koo kuntaaina a mi ntixaa a suvi ntixaa, su kaa kuachina xiikana taviina nujuna na koo kuena, koo ntaiina na kooa ntoona nintojona yiuvii yoo na ntukusiti taana xiaana kaana xii, kaana xii nima ta yaka kua kixaana ta mi kiji yaa, mi kiji ya i'iri ta taa kii kiji ya uviri yaka kuaa ika ku nuu sintiina kuñaaka, kukaa kuntiiva chi tatuu i'i, kuva i'i nuu xintee yiuvi kuaa tufio chii inn ntii kuu inio xiina, xixina ntii kuu inio xiina ta kuu ntiiara. Ta nuu kiika misa kachio, kiia ya uvi- ya uvi noviembre ra kuñaaka xiaa ika kuu ya ika kua kachina misa ra nintava itii kachina kuñaaka i'i kuuntii inio ra yaka kuiti kuya ntikaniyu xia'a ya cultura ya xi'ini xiaa.